<noise> Xen bá ráá’ i ‘ñáá’na kö’ i’ñáá’ ná i lii kié’ lɇ kiééra e jiá’ <noise> ‘naa ná re jɇɇ ná i liira e ‘ñaa’ná ta lýn e re jɇɇ ná jná ro’ a la ka juý ‘ñáá’na ‘luu ú, ‘luu ta ja ýy kiáá e dse uɇɇ jy mý jiama máá e náá’ jy mýy kä jéeé ngü kiáá ga lɇ kiáá e ma re jɇɇ na ‘luu, jia’ maa exin, <noise> a la ba ká’ e juá’n e ‘ñáá’ e lii e re kú’n jná ujjö a la ba e jö e ‘ñáá’ kö táá’ e ‘ñáá’ na ba, ‘ñáá’ lɇ lɇ kiáá e re jɇɇna ta ja yy jiama máá e lɇ kiáá ga lɇ kiáá e re jɇɇná jan ‘luu i i jan ráá’ i kié’ jiá ‘náána ba <noise> kö tá’ kié’ jia ‘náá re jɇɇ ba ná r´´a’ i u jö ki e ta xa jóó’ re li ba jö ma re ti ngýra kää je nuu ma re ti ta jiá’ je dse uɇɇrá re fáá’ra, kö <noise> táá’ dse li ín ba ná e re jɇɇna ráá’ i, ki jenuu ro’ ján, xa ro’ jmýy e ka gín xiñó’ ‘luu i kö re fáá’ra, xen dsa i fá’ e dxén dsa ‘luu e dxén dsa xiñó’ kiäno e la jóó’ ku jmⱥ’no kú xí’ ‘no fá’ tá’ la nɇ re lɇ í’ e <hesitation> e e xá kié’ dsa kiä’ i xin ‘luu re fáá’ra jö i i ro’ i ‘ñáá’na bii.